aja bueno taku uun kiti ka nakatryee ra ñaa ntii taka ná´a skaturi tyi ñaa iyaa ña íyaa anima liri nakatye niaja sani íya animali ri sa´ni yaa ña kusini ri ta yatuku´a yatyi tá kuu íi´yo yanu yatyi xini yo ra un´kara ntuu kueyo sa kutuku ri tyi uun yanu taku tina ha ra ña´ra yanu ntuku´e ri si ta´an ri yanu tii ta´an ri yanu kunu ta´an ri yanu ra ña´ra ta sa kuu tu´hu um tuku yo tyi yanu ntukue yo yanu kaana yo kanita´yo ra ta´sa ni kutuku tinali ka tyi sani yaatuu ri ñaa kuete si ta´an yanu ntakuari n nùù ta´an liri ntakuari kueteri si ta´an ri nakatye ni ntakuari toko taari ntakuari ra ña´ra sakutu ná´a tyu in kasi mii yo ná´a si tina si kiti ka nakatye ni aja ná´a si kiti ra ña´ra sani yaa ñaa-m yaa ña kutuni ri yaa ñaa ñá kuu sa´se ta´vi animali ri ta´vi tuku takuu yo ta´vi animae sakuturi yanu ta´vi anima ri ntyi taka ii taka tu ná´a saka ri ku ku uun kusiniri ra ku i´kusinitu ri kuu ko ntayaniri tyi ña iin vaa tatu´n ivaa iva kuu xini ri taku xini yo si tina katuura ña´ra tina ka´ra míaa ña i´kuso sa´ri hua i´kuu kari tyi ña´ka riso a´sa kuu kaa´ri ra vaa kuu tu uun ta ka´an yo sana kari ra ña´ra sa sa in kua tyi sini ri ixtori sini ri ñaa ntakuna kuni ri ntakuna kò´o kuniri yanu uun yana kii takui i´ni kununa ri ra ñara kana ri siakuri kuari a ya´na kuete tu siri ra tani siniri kuetena siri ra ika´ra sinu ru´un ri kuari yanu ntava ri nta ntika yo ntava ri ñaa numiri ñá taku sii´n yo taku ra numiri sii´n yo numiri kueteri si yo tyi siniri ña kuete kueteyo siri nakatye ni ñatyo ñaa yaa animali ri tasani kuu ku kunituri ra ku kò´o kunituri nityi ñaa sani yaa animali ri